Japon gulta Japon guljea do, lartu dowo tokko kati Asiyan. Lartu woli minde kuna minde yam mindeya Amerikkiyi ngillaro istimarsu, istamar judu ngillaro <hesitation> kadengide yedi deyi dowo njo. Kuna kingal lala dina a la kura dinaye tuwu deziyem ger mondiyal guljeia <hesitation> adi wote a lala marrawayit jodu ngowo halas klangede kawando akedi klangede cawanduwu <noise> mayingede kuraa marrawayit. Tiyi ñea goyi awo sirea ngaaye fa- fakaljo dowoi do awo tiyi ngillaro kursu cuku dinaro fikina na daal kraya, kraa ngillaro yalla nduwuye diyia aba abangedero kide ngede ceden. Aba yallaro. Gumbu codu jefia yalla kra bes grayei. Kra gingarin sa, sa mewuso kingallin kodu grayei. Foyor sa tulur kodia <hesitation> sa <hesitation> sa araku sa <hesitation> sa uwu cuyei yeyi sa tulur sa uwu ngaaye <hesitation> nduwuye kra. Sunniyinaye grayei la kam marrawayit kam angalla kosuwa daaro jayei jaaya kodia soya yalngedea guljerei kida ngede cedenu illa grayei bes. Grayei grayei grayei kuna fudu lartungedea rimia awo gultiye tenu, Mašallah lartu kura kosu marrawayit. Ku akan ayiye cuwudi, wotirriye awo <hesitation> casaki <hesitation> telfon casaki awo casayina bo. Ku lartungedea sandu marrawayit. <noise> Burowu kuna ngilingu firakun a la mia larta keyendea da tunu. <hesitation> Ku ma ku ma lartu kura kosu marrawayit walkuno adi ngaaye krayi.